Arete ko ore royapo añetete erei ko jare ore roipotarami ko royapo oremiari tenonde jare roe oyoepe kireita pa royapo kua arete porque kua arate ipuere vaera ñamopora jaeko yayapota kua jaema opareve roiyave mopeti rami yemongueta pe jokope ma ko jaema royapo mbare jare ipuere vaera royembori reve mbae royapo